Gne karazane zavamegneno miy tadiny, valiha da gne violon, misy e gitara na sotry zany na sôlô reny, misy gne kabôsy akoa zay aby zay e tadidiko aminazy.